Binatang yang biasoe idop di ayo tu ade buaye ade gurita ade anjeng laot teros ade udang ade cumi e biaso e kan kalo buaye tu kan e idop di laot tu memang memang ye kehidupan e disitu taoi ye tu galak makan makan sesame e sesame kawane yang ade di dalam ayo tu kan kalok ulo ad ulo pacak pulek biaso ulo tu idop e di ayo pulek teros ade pulek tadi tu udang kepeteng nah biaso kan udang ngan kepeteng tu biaso e galak di masak wang biaso kan nelayan nelayan tu galak e ke laot cak tu kan biaso galak ngambek kepeteng ngambek ik e udang cak tu kan biaso kan pacak di masak cak tu dijual teros dimasak biaso kan pacak dimasakke di olah pacak di sambal pacak di sifood cak tu kan pacak di e gulai lemak cak tu kan biaso e teros e selaen itu ade pulek anjeng laot kan anjeng laot tu biasok e idop pulek di la di ayo dalam ayo